Ia, mety mitombon̈o ndraiky fà tsy araiky ten̈a ny tsara ndraiky tsy araiky ten̈a ny maharitry. Fa ny ten̈a ny tsara ôlo mivavaka, abôkà eo amin'zay zen̈y finon̈a-nany in̈y man̈ôva fitondran-ten̈anany bôkà eo, zay zen̈y ten̈a ny tsara. Kàra zay zen̈y hevitry nakà.